प्रतक्ष प्रसारण <hesitation> मे फुटवल <hesitation> खेल देखन अच्छो लागत हय । काहे कि हरेक ठाउँमे <hesitation> पुगन सम्भव ना होत हय अपने कार्य व्यस्तताके कारण से अ सवय ठाउंमे <hesitation> तुरन्तयक तुरुन्ता मतलव प्रतक्ष देखन <hesitation> ना मिलत हय । तओ अभए टेक्नोलोजिको जमाना हय <hesitation> जामे <hesitation> देस विदेस मे होन बारो <hesitation> फुटवल कार्यक्रम चल्रहो हय कहेसे हमय तुरन्तय देखन मिल्जात हय । <hesitation> ताजा हमय देखन मिल्जात हय त जा हिसाव से अच्छो लगत हय <hesitation> देखन मन लागत हय ।